Este bueno naj iin lapiz teyó nayo este, nja koto yuu unu nuu este nuyungua punta ndava kuu teyo'ó, uu teyo'o kuu este xa'a yo iin dibujo xa'ó ho nuku naxayo pero, nuu uyu xava'a punta yiyi yo'ó lapiz pero saví makuteyó i iin tutu kana hein tutu iin lapice kuante kuteó.